Tamana ha komoŋ, wulugmi wukət, wo kəraah kə. Yeli gin de tabin te ɗar nuyune Wala damana ha, Kom mulukiɲe, wo kiba yolii nuyigin. Wo yolok kuyu ge ne, ɟaga cəg naŋg gəne, komanda hakum muluk kə taaba yole. Yolen muyi gene woloko kommuluk kə taba. Hiin muyii ge den tə man na haɲe. Hamo mulukuun, lazim tə nab ki danaa, huku tari yoli higin nde ta tagi iɲ tə dar. Tərə ɲene de te ɗar mana haɲe de tirinu miina neen. Mulum, yatu bahadini, tə tabahaɲ dana, wo tara akhə kiɲ dana, wo tə teri yolhi genen. Hayatə, nda mbaɟi dana, wo tuu oŋgiɲ dana. Wo naŋg, omo muluk naŋg ka taba hanne, yelho muyiginen ne wo gal kuy gene. Daaku, naŋg batan ina moho muluku nan, mataki yatu mbac ɟaba. Kəŋgar ɓeyin tə mana hayanan, yaatu taraɲ matak. Tə tariɲ matak gar ɓe niw rugen, umuluk yatu mbac. In ti wasa diginiti naabən dərətine, ru de taɓa tari nen ni. Taan kelkə omo mulubu manah kən taraga din gar niine. Pol omo mulug bu kəlgət taaba garmuyiine wo gar kuy ge nɟamana aɲe matak kiya muduku kiya tamboc ɟaa garbiya. To oɟo kooro got ŋguso, tam muduk niya da na deb na mo ohoɲanan. Nap ɟida na, tafa ayini wo tanafa adəgə naba dərətine wo oho naŋg ga kow, naŋg yaa tə nafa hari ge. Wo tə taba harig daara marawaayit taal. Mudum niya yiiko, oŋgoɲaan pasaba, taan rode. Oŋgo ɲaanan nə ayi gari bin tə manna. Maanna haɲa, tara taaba haɲa. Tobo yi roween, toŋg tariɲ matak, naana mudubu, naŋg naa. Kər biyin naŋg nama nama murug khali diininen. Toŋg, rahab kə yolomuyigine gar buy de te manahaɲ, oŋg el ɲiid de geya təta tariɲii garde roɲa kow; Aɲa ka tariɲa naanə mudugu helben. Yaa ta taab bahiɲa, ya ta nab ɟa, ya tak sarbeɲ garida. Tiba nam hom lukuud, haɲa mbitərim delba. Ugarbeya roɲa, naŋg kə tariɲ ba, mulgiya na bida na. Ɓaayen fuduk ge daana, karɓo toonen mbaŋg gosuu, matak ga. Yatu tabaraa ge, wo tu mbaɟu daanaa, wo too, to manna hade. Iɲol hoŋgə tə ɓa daana, yolha garbeyintu muya, kar kuyu, muluk nata nap ɟamatak. Taa deboh mulukuu, wol la manaku muluku, neen tə taabahaŋg. Karbisiŋg tumanna haɲa, hana yaatək taaba hiina matak. Wodo, rahab kiɲ matak, wo kalkujiŋg kaw tum taaba haɲa, wo tu manna hin matak, wo tə tariɲ mataka, naano oho muluk tine elbene.